Raha nigadraigny hoe zaho nohon'ny hoe zavatra nataoko tsy najary de any amin'ny tilikambo no zah nigadraigny dia <hesitation> mihaikihaiky mafy zah satria tsy mety hoe hipetraka fotsiny fa mila mihaikihaiky satria maro be ny <hesitation> fomba hamantaran'ny olo hoe te hiala amin'ny le gadra izy fa tsy sa- <hesitation> ts- tsy afaka miala de izy amin'jay <hesitation> na soit tambatambazana gardien hoe mba esory aho fa tegna mijaly e de karahan'jegny.